لازمك تبدا تترينا، إذا ما تنجمش تدخل لقاعة التدريبات، ابدا <hesitation> بالمشي اللول، امشي مسافات طويلة اعمل مشي طويل هاكا العشيه واحد، و بعديكا قوي ابدا اجري، وبعديكا تنجم حتى تلعب <hesitation> ماتشوات كوره زاده باهيه للجسم، تحسن <hesitation> الفورمه وتقوي البدن.